Okpa, eva, era, edge, ise, esa, serua, ere, ohiri, igbe, gberua, gbe eva, gbe edge, gbe ise, gbe esa, gbe serua, gbe ere, gbe shiri, uwe, uwe gor okpa, uwe gi eva, uwe gi era, uwe gi edge, uwe gi ise, uwe gi ese, uwe gi serua, uwe gi ere, uwe gi ichir zo, uwe gi igbe